zenu a zenu zenu a zenu oyiro o ma dɛ mu ho mu be ɲu'ere ho mu gu ere mu we nɛ ɓa onni lo mu ze bere mu zenu a ɓuɓuwa ɓuɓuwa mu ɓaro muse apo ho ze himiro bon <hesitation> be ho ɲubo onni ma'o minna be ho ɲubo ma'o minna a a mu we sin mi ɲubo midepe ho ɲubo ho mu ɲubo ma'o minna kuwa